<noise> די וועג וויאזוי אינסעקטן רעדן איינער צו די אנדערע איז דורך מאכן אסאך אנדערע מינע קולות. אויך קענען זיי נוצן ליכטיגקייט וואס קען ארויסקומען פון זיי צו רעדן, און אויך קענען זיי זיך פארלאזן אויף זייער טעם. נאך א וועג וויאזוי זיי קענען רעדן איינער צו די אנדערע איז דורך פילן ווי- וויבראטציעס.